Ny olo a Pakistan agny koa zay e!ny tena fivavahandreo agny da ny Islame sy ny Indou io zany ro fivavavahan'ny fanjaka angny da ny christianisme da tena anisan'ny vitsy kelikely mihintsy amindreo agny